आज की भगति भाई दुनिया में हमें अपनी परसनल लाइफ और वर्क में बैलेंस रखबो बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के जो है बहुत चीज बिगड़ जातें आदमी को जो है स्वास्थ्य बिगड़ जातुएँ। वर्क पे जो है बाकी प्रोडक्टिविटी खराब है, जानते तो जाए बनाएवे काज वीकेंड पे जब हमारी छुट्टी होए तो हमें अपने ऊपर समय व्यतीत करनो चाहियेँ। अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करनो चाहियेँ जाते हो है, आदमी को दिमाग फ्रेश रहेंतुए जब दिमाग फ्रेश रहगो। तो जब बूँ लौट के वर्क करगो तो बूँ मा अची प्रोडक्टिविटी के साथ वर्क करगो जाऐ हिसाब तें हमें काम करनो चाहियेँ तो हमारी दोनौं चीजें बैलेंस रहेंगीं वर्कउ और परसनल लाइफ।